Neowbu ebokman be siran wariko siran danango wo pukworanni li yelan binka mana bubeso ameti nong jimshinso saranan penan gomnati nagaranka nagari moso a'a awagentebe a pok asitbete naran woo a nyisoba a nyin penan awa nugananni amma a pok anak bete anoko nyagapat su'uakebenenan moran asamanan kuma be kagen vera vera a saman den penshiran wodananbao gen pokmananben pendennak pugan kumali yelanan binan dim sonanakka nejmshen tembu momapa a'a enaga penanso anong jimshingo enuga penanso anong jimshingo, enaga penanso anong jimshingo toh pugan anaganka a pogan semanso kaden insaran innye mewwobu inak makaranta daanani sosaiga toh penba woo tengeranga pat su'una'iga ate saman akamitii asom ne gelan ne pbaan wii neran pbaa see weeyannanni penbudanangapat bu yelanso ate saman pukden bate ligeran bin amma asam ne bpaan wii so asam nee angon nyare Damuwa megaa minan malii haann pume ku shinte ko kuma bewemebu <hesitation> pokmanna nebuden epensaranan toh pukden alin bingo pensiran danan gennagan woo amaliibin wriko innye asom nee nedan geri ko naga denan nya benbo awo zugukun mokeka jeso penan gon tep mobenanwa baro kene dugii annagannanka pat inden vaan deri danaga pebaron ben treran takshin nebudan insop yemananwa inpe inbaro sambunnan masamburiga masabunan nya anwora awo benan innye akami tii riga nera asamunanga kap gaba daya dim geriga takshingo gonpe baro samanan ndaseman soma bara sama nan nagaseman soma baro samunan asariga ma'ama asa tuddun ben an penden nagan an penden nagan an penden nagan inye innakwe seman soma wii penga tebe eh eya jiban ka masenen. Ejib son beti paan dim ko ma'ama dobiga a pendim madobnyin so nedonan doban penden kenan inye akami tii riga pokman doleben ane gelanbu somen maa kaden puk a yelanan biinan dim innye newobudananka iniye insombun egeri enak pen semeniga pukden li yelan bini pen siran wo dananbo gennyaran wokuma bali maa bin.

Wibo inwo hauhauso menye nan ka masanan ezagun peshi eza'a peshiso winagan tiiwe nedon pe kemshin saranan wisoga nyare aninnakpenpe kan semanso wima ayengo dimi tiwe innak semanso semandan be nyare newebu ela to'ansoben nyema abadombunte innak noononi baara nerananka bee nyare a vi domkunte pensam kaminyan nankan nedon fongso koh pendon sambu bete ko irin mashikedon ba bete toganso be somben laagonjeranna mabugetban bajugubun a'a nya tambu na bene ko wewu bete aba jugen ma welam doman majugun gon kadari nedankan gonsike larannanga n nyanakmanane nevallen emavallin som keri bena mate laan vallikuni genwu penmenbu be tumsu sa'annan menwobu ewo nyenenan be tom maken pbaaran ebe yenanani tom denanni mapbaa nakbun ma'ama a samantom ebesaman penan aguran mandon beden innye ne tuna baara taara eje eba yena nan na gwamnati den isammotiriga gonma eya vallin nebebute pobbebute nyamenbebute an gonbu pat eya sabulu beb saman wagunburan to waden gaban geri amma inno ma pbaa nakbunso winma insam timpagumi. Eyakolanaderi let intetim wamiden inte ganjuman inga inpok gangwage inno nedon yekomman gande tebe a takshin penbaro sambunnan inkomiga asabunanya. Minan barira taksindenbo innakbu nyem nya penan mawaa tunan ganjuman ga nya bum donbute woktebe inso dugo wok daa boga ken wok baa tim bute iso wok dugana gonba som a gudbun besan jeso donbute ilaya kanan shibu kamete ne kuranbu tebe innamanennedonbu kurite ko ite nebu baara taara ekurinekshi yabaraden besemanan wariko summembu aje-aje-ganan nya wagasanan abeni pukso membute lage nye'anje edukshi makaranta ri inak primary ri inak secondary school ri ebeli yelenanbin gerani university nagan degree bebo ewabebtebe newananbebu wa bebtebe ne sat sambun jegebun nyabun bebden ebegeran bumbudanunkan tebe ka ibenyanagan ikuma li yelananbin wii be inye inpogani amma innye in valliburi e- e- e- yekbu innyabuwaa warantega gonbu esambuden ekobaye sara ati nerananwu vallumi an penden gon naguman miimee sam penanni, miimee sam gerane makaranta kan kaza angon valliku miden sam gerani hanmiden bekombadukshin. innye e dukshiniga gon bo a saman tomde wariko angonma a nedon vallinan esam baara taara aje maput ebageran ebamandon etugu kagen jee mapasam baara jee mapa sumbaara jee mapatara kaga sam nebu dittin keurere amma enosamso kononi ganni ma wuu toon jum nya ma nyasaran noni an nebu a wugannan. Innye insariga newobu eyenan ka masanan ko injenedenate ke pendon jen tebe keurawo komshen kagi gekomshin tebe keurawo komshen kagi gekomshin kudananga manyanagan kuma nekshine pbaa den ma nekshinanwa awot ko mapa atunkute ku pokman nyamiwe nara wusamari neran kanbon tunani noni ranba ko intunan nekrinoniso ko ma'ama abeni dakka pugannanka nekriweben atunku waa baara pe a bomsi kute goma nekebu ate bomsan ko naga so nekedon nagari ko kerago nekedon worari. Annagannanga pat a pokmanan nebu je pat eya pogan eya woran teso pogma nan moni pat eworatega akenakmananso amma ma nyanagan inkuma tiden be neksinne agu akami nebu waa baara pe timwi agudbu waa baara pe atunbu waa baara pe ayenbute ko mabawa pestiite binwi innte ingud buri ma'ama wa peshike bin wiga shikenan penan tebe pukden bo ayelanan bin kagi nedon saranan wii inwoyi mategu ke tebe amma intun nebu waa baara peso eyenenwaso inno minan sammeri diga minan sai memmebu ko sai nyatemme anwon inwobenan ma kusamani inlitum nyem wii inlii diya nyemwii nedon samliyan gate ate soga a nakmanana penan a nakmananso dim genga ko ma'ama ko kemshigo inye inlinga nedon liriga barkaden jegan wariko ma'ama alin mandonke albarku